Haigno fô zalahy mampifaly zah na le fa tegna le malaelo zah eh mahita raha volagnina fô agnao ampihomezagna zah ndraiky ampifalifaliagna zah, ansa teiza nahaizagnao raha magnano io.